<hesitation> sien buan ikpi ohnu di obem mo adima adol r'obile ghan ko oghol mo aghuudul orol adol di enighe, abuan rokol ghan mo aghuudul, adol aghuudul, aghuudul pho po igho ipe awe omiin obile onaghan ku ke beeraara bo olegheri bo mo ii iphen mi radighi bo edighi ni ehliom edighi ni ihne elogho naan ni dighaagh ophophe edighinom iraar pho awe pho abuan elogho naan ken ni dighaagh otunhemi abunon abam anmunu di ro tu mo iphen ku idi orol ku edi aghuduul ra wa eniin odo araghara di aghudul r'awa aghuduul ra/wa ghan mo oye aakeleghi ghan we aghuduul omeeraam r'omeeraam rokeleghi awe, oghaaph ghan iyaar ipe i/tu bo ihne tutu olo abuan k'ameeraam mo opeer oye odini dol di enighe po ko umiin ni mo odi ra/sighe ghan nem odi r'ikpo onnu odi kaghaaphom iyaar di k'eeceleghi bunon awe ipe ku edi aghuduul r'awa sien buan edi etum siphe, edighi maar di oye maphamanam iphen pho.

Odi k/abaram okpe ka soph ni ooruen di aaleeny, mem odi asiph ooruen di aaleeny mughumo r' aagbo ghan iirue di eeleany awe ken ko min ni mo adol odi edighi dol di elleeny oye pho opo r'aagbo ghan iiruen di i/leeny awe r' omiin ghan ken mo oye pho po pho adol odi i/leeny edi etum ken siphe mem di oye odi dol di eeleeny po amem di oye pho r/atele ghan erele di awe ko obiligha omiin mo erele pho ephen nyodi r'atele bo ikpe oye di r'atelle ghan sidom di ikpe anaan r'ekaraph erele, ro/miin ghan oye pho po pho mo adol odi eeleeny ni, loor esi di oye di adol eeleeny ra/tele ghan sulom di i/nighe, ra/ki eerele r'ekpisi di oye upioman yaar ku ka moogh iyaar di ka kaaphnaar nyodi oye di odol eeleeny r'adin ghi ghan ipe edi bo ine oye di adol eleeny r'asoph ghan ogey ooruen, oye di adol eeleeny ra/biighiom ghen weye oye di adol pho eeleeny ra/sighioghan nmariir abunon awe oye lo adol pho eeleeny ra Ro/poghom ghan ekaraph ekpedien ibam anmuny abunon awe v'araar abunon awe oye di adol pho eeleenu r'akuraam oomo awe, oye lo adol pho eeleeny po oye di aphomoghian torobo oye mughumo abam abobo oboom, po apomoghian ni mo annir ephoph mo elephinoony oye di adol eeleery r'asighebghan torobo oye kasighe mo oye ono oye di adol eeleeny keeni r'awaghi ahan k'aamiin mo enghennan ni ehma pho ono oye lo afol eeleeny ra waghi ghan ka amiin mo oye oolo di iyaar ewirikiom keten di i/nighe di odi kabile oolemi oye di adol eeleeeny po oye di v'aalemi ghan ipe ekpeanaan bo obo iyaar k' emite naan bo nyodi obobo onon oye obobo ehma pho reten di / nighe oye pho po adol eeleeny bo po oye di rawaghi ghan k'aamiin mo ipe eru bo ihne bim ku iimeera esighe dol siphe aghudum odi ghudum onon oye, ghudum ehma r'aghudum eghunotu odi bin ku idi oye lo adol eeleeny akpe arol.